Naid pliite om tõtõstõ erinevit. Om ju eelektripliit ja gaasipliit. A mul hindäl om eelektripliit, nii et ma olõ tuuga niguq kõgõ rohkõmb harinu ja tuu pääl om mul väega mukav süvvä tetäq.